Ra nímalh ni canza gwel na biob rtopmaa ni gwaumaa, rguchemaa ni gwauma par ra tyiem curezh, ztïemaa na bïëzy laramaa pz rtopgarumaa ni rauramaa pero marú runrumaa galquie xten rzanietramaa ra xquiedyraba, xchiuraba, xcuurraba. Bardgyiedbziny nuramaa, ratën rchibyën laramaa, per nuruma per lamaa nazh ní rguielmaa gwaumaa ba, queitydi-queity hasta di gwyiema rïeny nu buny za-za rgwueën lo ra gyieb re, chi rchibyënu laramaa <hesitation> ra dam-ra dam ziëga nlaz rniën chi ziedramaa tïé zaën bazanemaa, tïé zaën ni gyínity, tïé zaën ni <hesitation> gac´casyiony, per iculoën lara dam, ra dam ztozimaní nú lo gaxliu re, lo galzac´re, napën por iculoën laramaa zino znïétlomaa chi queityrën ganën lamaa, queityrën gac´gan ichiebyën ra xiën, ra xagën, xigalni.